हमें सबसे ज्यादा काजू कतली पसंद हैंगी। कैसे कि बहुत अच्छी लागत हैंगी। लेकिन का करें भैया बा बहुत महँगी आऊथ हैंगी। महँगी की वजह से खा नहीं पावत उका। और कबहौ कबहौ मिलत हैंगी इसे और अच्छी लागत बा। और महँगी की वजह से लइ नइ पाने और सो ना खा पाने हैं। कबहौ कबहौ खाओ तो और अच्छी लागत।